أيوه. أجدر هنبدء ب اربعة عشر، اثنى عشر، خمسة عشر، سبعة، تسعة، واحد ، ثلاثة عشر، ثمانية، احدى عشر، عشرة، خمسة، اثنين، ستة، ثلاثة، واحد، وآخر شي صفر.